Kauk munumang de puse kua majau jay til'iajau jay kauk majau nda tiyiajam pus jay kiajay jay munusep mi'ia lo que lo que kauk latsa'au lo que kauk tiyiajau pero kiajay se lik'iajam nda jay kua majau liyajau pues juy lo que kauk latsa'au jay kauk pu lasep mi'ia y jui nip manamang per se kiajay juy lamang mi'ia lo que kauk lasep y juy lamang jay kale o lasep pus napu nipem kiajay kua majau liyajauy y por eso jay karat kiajay karat rinjiuk tiyajaun pus rajuik kiajay majau tiyajaun pero nipem jay de kua majau jay como nda juy njiu jay kua batsa'au njiu jay kua manasep mi'ia lo que kua batsa'au lo que lo que cua liyajau y pero kiajay rajuik rajuik mani mjang pus se nda de lik'iajam ngajay ngajay nda juy njiu jay y kua lasep mi'ia pero juy mi'ia manatseu mi'ia jay manatse'eu lo que juy kua basep lo que juy jay kua ni'iap na'ua pero se mut pus juy kiajay mi'ia bajaiñ bajaiñ mi'ia jay rinjia peuk se manama jay la'u y kiajay pus la'u y nipem rapu nipem lik'iajam jay se jay kua kua njiu y pus jay abecés jay kua tsejep rinjia pus rapu rapu nipep mbajau kiajay <noise> jay kua tsejep jay kua l'eje kua njiu y. Y después kjai después kua tsejep jay rinjia pus rapu nipem lik'iajam jay lik'iajam njiu jay kua lumey majau liyajaui y pus si kiajay kauk karat tumeik karat tumeik majau til'iajau tiyajaun y karat mut pus karat rikiuan pus rapu casi mut <noise> pe rinjiuk pus karat pus kasi mut nipem tumeik y porque kiajay lanu'u jay kua tsejep pu se lasep pus rajuik mani mjang kupuma kale ya y <noise> kupu kiajay kua rama tsejep rinjia.